اول حاجة هحسس الناس اللي في المنظمة دي ان أنا منهم عشان ميخافوش مني او يحسوا ان أنا داخلة أكون ع جاسوسة عليهم و هحاول اعرف اللي هما بيفكروا فيه حتى لو هياخد وقت طويل لحد ما يثقوا فيا هحاول ان أنا اعرف ايه الطريقة اللي بيفكروا فيها و ايه العمليات او المنظمات اللي هما ناويين يعملوها و اروح أقولها بقا للمدير بتاعي